Karazan-drà gihan̈a zen̈y, rahà gihan̈a mahamamo: irô tôka àby io. Abôkà eo ranon'apango, ranon' ôvivy, rano tsotra, boisan, sirô, rano mafaiky àby io koa, zen̈y.